Gdagí gwili glore, anín he ndu yaa hanu uyali gdagí, unto yali gdag giindi ma. Uhaji wédi wiindi ma undúbatus béñuwaar uyabí, wee wi unhaji wédi wiindi ma, ujéti. Fsíyo ma, fee fgí ftasal ma, fsíyo fembe a fee fi uyalte agaata túdi gwili giindi ma. Uga yaanti uga túm a béñuwaari bolla béle, ndu utúm hande, unan daga hande, uyaanti utúm a béñuwaar msibili ma, unan yaanta a béñuwaar msibili ma, unan túm a béñuwaar mhabal ma, a béũwaar mhabal ma. Ndu uraana ndu uyaanti, umada yaantina haji ma, ndu ugí yaa untúmi bbúlu, umada jédi bbúlu unan utúm a fsíyo folla hatíde. Unan megesi wédi fbúli fiindi ma fndúbatus, unan jédi gwili giindi ma, unan gi búlu gdaatu njali ma raanan, unangi jéde unan gi to dagí.